Niboñul budo muting maan ubilmé futing mukani fulukéén. Asiil nagé fulukéén éém, nang oli: barut usiil bo nukan bo émoni babu mé tout oli inja muséniséén éniin éém, nujool éjoloob bucaŋéén sin buséén oli fulokéén; bucaŋéén nang nak utogooñ bo éwato wato aw umu nubo, aw umu nubo sin buséni éniin babé, baan mutiŋoli mo mamu maan urégmé nufonkahé parce que émoni funako funak oli bu gun yo fucoho nufuk. Funako funak injo ucoho coho yo nufuk. Baan nucohowé yo mé nufuk écimé nak aan uñoow aan ho bé liŋoor nanto, uñoow aan ho béliŋoor nanto, bébaaj simbéhool do. Waaf wa umimé ujajak sa éniil yara aan; waaf waan umimé ujajak énnin yara aan écimé oli babé kabiring sipayoli gurégé gufonkahé yo écimé nak unaaf mé barut. Nang unaaf barut, nufonka fonka bo memeek, siin uhankéén nupoy bo imbi uju uyiim bo éém, yayé écimé parce que fucoholi do, sén ucoho memeek berut écimé na gurogoli bugul éjoolee jicajaméén memeek berut, yayu écimé mara oli do nak uŋa nuoho sara nufuk berut babu éém.